عدد ساعات عملي في الاسبوع حوالي يعني اربعين ساعة او خمسة واربعين ساعة وعادة بيبقوا من خمس عشر لواحد وعشرين يوم في السنة اجازة عندي اقدر اخدهم يعني مش بشتغل كتير وايام بشتغل كتير وايام بشتغل عدد الساعات الطبيعية.